أكبر مشكلة اليوم هي التغيرات المناخية <hesitation> لأن تأثيرها على البيئة <hesitation> قد يكون <hesitation> كارثي جدا <hesitation> لازم نحتاجه إن إحنا نكون متعاونين كدولة عشان نجدر نواجه هذه المخاطر <hesitation> الطبيعية والكوارث الطبيعية إللي جاعدة تصير <hesitation> ونجدر نتفادوهن <hesitation> على الأقل نحدوا من <hesitation> نحدوا من <hesitation> ظررها.